Mila torohevitry aminao momban'ny raha maventy zah hein zah zeo tratran'ny prôblema ne asa mba le raha tokony atako nefa zah efa tsy magnana hevitry ke mba hiangaviako anao mba hagnampy amin'ny hevitry tokony ataoko e.